Anggo au ntongan musengan mala urang podom naron manombokan tarpodom iba manombo jam sabolas jam dua bolas ngot naron jam onom tagi dope ulala badani i te anggo jabat naron modom jam dua ninna jam sada borngin ngana onak ulala tu badan i be na poning de ulungkui i na get muta me ulala na mungkap me naron magh ku pe lambungku te anggo naron modom jam jam sabolas jam sapulu tagi mei ulala badani i anggo antongan manombo manyogot arian kan ngana tarpodom iba um na ipa um na ipagulung dope um na terkolong dope na get tarkelong dope bo gorarna bo manabusi ma ninna jongjong mulak, um na get tarkelong dope manabusi mang ninna jongjong muse me iba mulak akhirna mancitma ulu niba mala songoni kan, antongan manombo mala borngin na manonton aha dope iba naron manonton hape martiktok dope naron mar facebook telat ma modom, modom ma naron jam sada mancit marmancitan ma ilala sude badan i mala borngin, soni juo ma mala arian tongan kan aha ma, mala arian tong baya margonti me iba dohot o <hesitation> abang modom kan o manombo au pajolo modom manombo ia mala ia manombo pajolo modom anggo rami do alak ngana tar ngana bisa be iba modom be na ia ma songoni modom anggo iba ngana modom be na potang muse mantongan ari kan, anggo jabat do abis ahar naron o bahang kalak i musojid. Na rami musengan ma alak ro na isi mentong haramian ni alak ngon abis ashar naron o mangkuling bahang naron kalak ngon masojidtan rami mei alak torus tu maghrib, maghrib naron ngon maghrib musengan naron torus tu isya na rami sajo mei alhamdullilah kalak, ngana bisa be na get modom be, dung siap iba non martutup na mangkarejoon file niba dope mangetongi barang dope sanga jia na abis sanga jia na so abis jia na kosong dia na so kosong na ninnai i partulisan dope mandolakki na bage dope maha sudena mangetongi miak-miak bage danon nai bage nan i etong, i sajo majolo patureonkan jam siap beres-beres manombo jam dua bolas ma so beres modom niba manombo na jam sada doma jam dua ngot iba manyogot marmancitan ma ilala sude badan i ngadong be na torus be ilala sude karejoi akhirna marun ma iba, marun iba ke muse ma tu ahaan bo tu rumah sakit an marubat ke ma tu klinikan bo iba marubat tu bidan an, tu mantarian i sajo ma karejo ari-ari on.